Bara tenam van! A spider web na use nom e nam na paku nom e, viru nom nam teo naono enam repa pakue bona taba to dao riori bona, a taba mene kave bona iana. Enam na use nome tea nao tea gono bona tea kave bona beana, ge enam na use nom a spider web tea paku bona kave. A kave mene kave bona vahava iana mene biana mene rahi vaha bona iana vai a bera. Benam nao mam re pa no kana e enam ve pa gono enam repa use vaha he tea ava tea bon, eve a use - a use no spider web ei to pakupaku nei enam na gonogono nom e. Paku a enam na paku pote nome bona strainer. Pote na bebeahu enam repa nao, enam re pa kana e bona iana, sa beva hana, a iana vaai a ruta na use nom nam mene paku vaha a iana vai a ruta na use nom nam mene paku vaha bona beana. A beana bona mene ara benam gono e enam repa use vaha ne tea vatei tea si string a si rute a si beana bona enam re pa ava vaha, enam re pa rahi a iana bera, eve to use minom nam e teop island. A use no spider web ei to pakupaku nom nam bona tea kana bona, catch bona vavahara iana mene bena vaha. Enam na beit vaha ninom e tea beana, enam repa rahi o iana o bebera vaha. Eve a use no spider web ei to use - use minom nam teo island.